Macet komunikojnë me njëri-tjetrin përmes një varieteti sinjalesh, përfshirë mjavërima, fishtima, frymëzime dhe gjuhën e trupit si pozicionet e veshëve dhe bishtit. Këto sinjale ndihmojnë macet të vendosin territore dhe marrëdhënie sociale.